Nah men ahay senen tu aku tu biasoe apelagi masih kecik dulu kan pas sd pasti pagi pagi tu dibangon mak kan soboh dem tu lanjot nonton tipi kan nonton kartun kan dem tu mandi mandi berangkat bejalan kan berangkat ke sekolah dem tu balek sekolah biasoe langsong maen maen bosek dengan kanti kanti maen maen ekar kan maen kahet maen wayang teros petang e tu biasoe balek lanjut ngaji kan ngaji di masjed rami budak budak kan dengan kawan kanti kanti ahay selasa nah ahay selasa tu biasoe ku tu kuliah kan kuliah kuliah naek motor naek motor tu kire kire lime belas menitla karne ku dari asramakan lumayan jaoh ke kampus kuliah dem kuliah biaso abes kelas tu makan dem makan biaso lanjot kelas lagi lanjot kelas lagi dodok dodok nongkrong kan men waktue sholat sholat Dem tu balek ke asrama ahay rebo ahay rebo biaso e tu ku tu men di doson kan galak balek sekolah e balek sekolah kan galak ke kebon e melu bak kan ke kebon jingok e sawet kan agek ade subawa agek ade kehe kan kames tu men ahay kames biasoe e galak melu ini <hesitation> mandi sungai kan galak mandi sungai nah mandi sungai tu galak ini nyama lokan nyama kejeng kan nah dem nyama tu biasoe tu kami tu langsong nunu dipengger sungai tula kan dipengger sungai di rebos lokan tu dem direbos biasoe langsong di cocok kan pakai lidi kan ngedop api dipengger sungai tu dem tu dibakar di tunu kan di tunu den di tunu makan dem makan biasok lanjot mandi lagi kan beranyot makai batang pisang cak tu disungai way lemak nian dulu tu pas kecik tu kan Ahay jumat nah ahay jumat tu biasoe sekolah kan pagi tu sekolah teros balek jam setengah sebelas biaso men ahay jumat tu kan karne balek cepat balek cepat karne nak sholat jumat teros biaso e dengan bakku kan galak berangkat sekolah berangkat ke mesjed kan bareng bakku nah biaso sholat meh sholat jumat kan dem sholat tu biaso men dem sholat jumat tu didoson tu galak ini wong bage nasi kotak tu kan bage nasi kotak biasoe kadang dak nasi bae es bobo kan cak tu nah dem tu ngunde balek ke uma men ahay sabtu ahay sabtu tu kan bangon dibangon emak kan pagi sekolah dem sekolah tu biasoe men ahay sabtutu didos kotek didoson tu adek kegiatan senam nah pagi tu senam kan rami rami didepan tu kadang tu dak pulek senam sebeno bukan nonton keringat kan joget joget bae dilapangan kan yeng penteng ikot bares milu bares cak tu nah men ahay minggu biaso ahay minggu tu tido pagi tula tido pagi kan biasoe mumpong libor kan mompong libor dem tu nonton kartun nonton filem e spongbob upin ipin cak tu kan nonton